﻿अब बात यूं है कि एक कमरा ये अच्छे से वैक्यूम कसा करा। वैक्यूम करबा को सीदो सीदो अर्थ यो है की कोई भी कमरो रे अगर वु घणा दन से बंद <noise> पड्यो रे तो उमे घुटन जसि हो जावे। तो अणी सही करबा कानने अपण सबसे पेलि कई करा की उनी कमरा का जतरा भी खिड़की दरवाजा रे उने खोल दा। जिसे की उमे ढंग से हवा पास होती रे। अपण कमरा का पंखा ने चलार बढ़िया से झाड़ू पोछा कर दा। जिसे कि ऊँ की धुल वैगरह रे वा से हट जा। तो अपण अनि तरीका से कोई भी कमरा ये वैक्यूम कर सका। उमे कई है की कमरा मे हवा आती रेनी चा जिसे की कमरो ऑटोमेटिक वैक्यूम हो जा।